الهواية تاعي لقديمة هي تربية الحياوانات و بديتها دوبوي لاج تاع سانك اون, و منهداك الوقت و انا نربي الحيوانات الى يومنا هذا